Bo or lëꞌma xlaꞌnma guꞌnnstsiꞌnma tib laps, ti lapiser bos lëꞌma zën wen gwiyma gan be gadzë lënu yu tind o suna giend tindu nap nonga zënmu nap gakda ikëꞌwu lëtr bos lëꞌma zënga stibu dzeknana bela xwiyma wen zënmu kon derech ñama zënmu izaꞌma lëtr, izaꞌma lëma be nanma gadzëwu yuwa tind dzekna sdzaꞌma lëma guꞌnnma escribir gakma. <noise>